Maro zô raha ampiasaina olona magnitra e fa tegna tiako ampiasaina a dia kanellea, dia kôtimila a, vanille a, poivre an, tongolo gasy an dia vero magnitra.